Adirior olo abuan kua dirior ebaal ka poor abetenu akooph opere baar apuur abeer erug hoadi a toom ibama munjny odi mo ito logh sibaba pho okolo bian ldikoki ojo ku or ki bo ojo pho ophon a mem ophon a̱ mem di ro sighan isi kuko sibo isi pho ku re ghara ghan kur loogh dian kuna asighe r'aar pho na ka juuph bo na akia juup bue eghagh odi ni bua apita ka odini buu okoro di koo gi rom moo boop odini kuo ku muan idipho idipho idipho idipho kua dio pho a diphe eetain enoon aduo inin pho ni loor esi di o phon pho agho zoogh adio. adi roor pho me baal bo̱ ido̱opho okuru baka ra korini di na olea a duen na ka atu e akuu muan naa kolo bian iyaar pho epe na ka labo na abu roogh ibama amouny a na moon di ko hi asukul nu ro dighi iphun pho r'oma dan ibaam ma munmy pho r'oo ki asukul pho̱ na ma tam epe ojo pho ana. Eh mi mi raloor bin mia moogh bo iyaal lijo a rubber di mi ra kharghan dio lo miuki isipho pho mi raki okar arubber yoor okumuan idipho idipho idipjo erodi omooghaani iyaar oliom edean enaan na kue naan pho na loom nyodi mo odi ango nyina inyaam osi ghe okumuan am rukumuan pho obo na ka mugh ghan bo okony nyidipho trobo trobo oye dia aighi uwe̱ e̱gbogho leer edean kalehghan aki ojo, abaap ajup kuidi among iyaar olea enaan pho ree loogh ni dighaagh r'dighi ni ephen ho ki ingo iyoor inyaan okumuan. ipehykor koo kumuan bo kuo miin ghan iyaar, oleh loor esi di adiya igbula pho ebem mi duon mo uwegboho leer edien ra heh ghan edean iloonem uwe egboho leer idipho pho iphen kuidi abuan rodighi ghan kua moogh iyaar oleh oye dea been nw nor ka kumuan pho ka miighi ekpe kui yaar pgo imi pho ku na enaan ude naan iyoor ipe yoor ko tol bo̱ kue ni ghe